Muuyuni wo payife ngi omuthigululwa kalo otwegu pumbwa, aantu oyendji kayetshi lela kutya esimano lyomuthigululwa kalo olyashike, nolya pumbilwa tshike, ashike omuthigululwa kalo otsho otshiima tsha pumbiwa motshigwana shaashi otshigwana tsho payife katshi tshi we kutya nale okwali kuna tshike, nokwali, otshike naana tsha simana, shika otsha pumbiwa okuningwa nenge inatshi pumbiwa, omuthigululwa kalo ongashi ne tuna, okuku yonale okwali haya kala ngaashi yeli megumbo okwali yena, aye omeya ihaga tilwashi uusiku megumbo, nenge <hesitation> aantu ihaya kombo uusiku nenge ya yuke iiyagaya uusiku, ngeenge ne owa taaguluka elaka ndoka lyomukuluntu ndele toka kutha otshikombe wu kombe noku yuka iiyagaya yohe wufaleko, otshiima tshimwe tshina otshidhila, ngeenge ne pamwe. ngeenge owetshi ninga ndelekwali wutshitshi nenge inotshi lombwelwa, nena ohatshi vulu ku kukala inatshi holo shi kwali tshina okuningwao atshi vulu tshikale inatshi holokapo, ashike omithigululwakalo payife odha pumbiwa nokuunona mboka tawu zi konima hetu Opo wo nawo wu tshuwe kutya kooma okwali omuthigululwakalo ngaashi tshike natshike, omithigululwa kalo odhindji nayi dho odha yoolokathana, opuna ngaashi <hesitation> ngaashi gwetu gwaakwambi, opuna opuna ngaashi okuza lekwa eendiwi, okanona taka zalekwa otshi ndjendje mothingo, ano shoka hatu ithana motshikwambi ''ondiwi'' ngeenge ne okanona otaka zalekwa ondiwi, ohaka zalekwa ne koo- koo- kuuu kuuu kumemegona gwako, omu mwayina ano gwa tate gwe, meme ngu omumwayina gwa tate ngono goka nona ohe ne hazaleke okanona hono ondiwi mothingo, opo ngaa nokanona sho taka ka koka, oketshi lela kutya nguka ohe azaleka ndje ondiwi, nongele opuna ike okanona ndele inaka zalekwa ondiwi mothingo ohaka ningi okalayi, ihaka kala okanona kuukilila lela ka, ohaka ningi okanona oka goya nande thimbo limwe otaka zi ike omayeye ethimbo alishe Ihaka kala we okanona kuukilila kafa uunona uukwawo mbu wazalekwa eendiwi, tsho otsho ne taku popiwa kutya omuthigululwakalo ogwa simana, go gukalithweko, shaashi ngeenge omuthigululwako nguno ogwa siko payife, aantu oyendji otaya kamona iishuna.